الرياضة لي كنتقنها مزيان هي الرياضة ديال كرة القدم خصوصا أنني مدافعة فالفريق فدائما مكنكون كنتبع الخصم ديالي باش ميدوز الخطوط الأمامية أو كنتبه مزيان لخط الدفاع مكنخليش حتى شي واحد إيدوز كنقدر نمشي لأي بلاصة فتيران لأنني عندي بنية جسدية قوية أو لياقة بدنية عالي